Ukahama sehemu ntu kuondeza marafiki yawengeza ile mda sana. Kwasababu kwahamia hesasa, ewondingwa upate mwenyezi, ukabinda kupata mwenyezi ukaseka natu vitana newenda hoo upate marafiki. Lakini kama waita ungangari daah akupata marafiki wa haraka. Kwahiyo ndugu avumilie kwanza useke na watu vitana, utamwia na watu vitana, nenda hoo hupate uwenyezi. Wakudaha kupata marafiki waka waka hehi yako.